<hesitation> זאכן וואס מ'קען לייגן אויף א פיצא איז איבעריגע קעז, <hesitation> מאשרומס, און פיינעפל. אלע אנדערע מינע געווירצן אדער וועדשטעבלס וואס מ'קען לייגן אויף א פיצא.